Niconcuac horita <hesitation> notlacuatl niconcuac chicopetetzin, chicopetetzin mochehchiua ica se gono, o quivica nacatl de petzoto uo Inon noconcuah <hesitation> notlacuatl uo tlaxcaleh otchehchiuqueh. Nolamatzin onchichic tlaxcali uo yola tepetzin nitlacuac niposo tloue uo como Inon cucuc pos vielic para tipietzin queh nososelia cuali quemeh mihmate cuerpo que vielic inon tlacuali.